لوكان يعود عندي أسبوع تع سمانه تع كونجي <noise> أول حاجه روح ل لعائله ندور على العايله، ندور نعقب الوقت مع ص- لصحاب و مع العايله، و تروح تشوف أماك تروح تشوف بلايص جدد، تضرب فيها كاش تحويسا زاينا، تروح تشوف صحابك تع البلايص المدن ليعاد شويا.